Ñaan nanjín ayëlan pëyá iniverësite si ayëlan payá ekol dúweek pëyá waţës ume dul. Baloŋ cí jába júk abá këma ká kab bëdúne náak ekol dúne pëţas uleemp, anëleemp ambá. Baleemp te karúm bëkaka jábuţ keeyin mawiţa iniverësite kaye watës ume dul. Kon ñaan nanjín o adilţ ayëlan pëyá iniverësite pasëk ume jáaţa ubá. Ñaan noo ñaan mënyëlan pëneej iniverësite këye waţës ume dul, ume jáaţo ukës ñaan ume jáaţa uba. Kon de ñaan nanjín pelan bá këpelan disëwitaŋ mëwúma mëncídí ekol mëcí këleemp kará uleero uleer wí mëmparáar wí barek mëyëlan pëneej iniverësite pëyá waţës ume dul.